Ọda nehechi koma kọche ọma, ẹchi ọma ọma lonye ibiyon, eko nenọ mladaa najila ba ẹ keyojuju ne gwuta mliwa ẹ kipu nya kowa a omowe tọ gbogbo, ipu noyọ nya enọ kwuyi olodre glam-ma, ogbọla glam-ma, ogmita loti glan ma, ekwodre ohile ilo kole, otot le lọn, opiya lama tajẹ glam-ma okwa ma itaje ogwuta glan, okme nya te oyam glan, okwọha iya <noise> oya glan, oyẹ nya oyi moer mọ ẹnẹ imowe ibiyo ẹnẹ ge mowe ọma oma gbogbogbogbogbogbo omowe ọma oya ẹhẹ, owe olemi ne howe olemi a nẹnẹ ge maa, ẹnẹ mowe olemi gbogbogbogbo ẹ noyi nyi ipu oma, olipu ọma yọ mọ omowe gbogbogbogbogbo ẹ komaa, oya ẹhẹ! <hesitation> omowe toma nya mọ ẹkọ ipu ẹ ko biyipu nya, kipu koyọ eyi a ẹdọ owe no gamaa, olowe oma kuwọ achechẹ kowe ọma kene nya omọ anon, ipu num ka nya i agbo yipu ekohi odre notẹtẹ ile a. Olodre kunu gagẹni opipi o̱dadu nyi kpochu ohotu opinu gagẹn, ọda alẹwa na kpeyi che koyi le a, olo len, o̱dan noyi jodeyi lọ ọkpiye owodre tọn oyoyi yeyinjinyyi tama ogbọla glam-ma, oyaje icho glam-ma, ogwuta glam-ma, ohayi icho glan, oogba, ach, owe eyeyeyeyi. Ọbunu notẹtẹ họti akpabona nya okmipu yọ ọba kayi họtu gen, olọba ma eyi yọ ko gwoba ta ididu ichichi, glipu ge ta cha lẹa owe bọbi bobi anẹdọ owe ẹge nya, anọchẹ ọma ma lẹa kpem-. ma, j-a-a-a-a, oya ẹhẹ. Okwowe nya oo, omẹdọ owe nya oo, owe num kanya owowe noyu oche iman. Aman oya kake lọba lẹ loyi lẹ ọlọba pia ayi mẹdọ owe nua, owe ọma noke yoyi ma oke yuyi mowe nya j a-a-a-a-a gbeko nipu loya ẹpa ya, ipu loya ẹpa oyoyi mowe nya j a-a-a-a gbeko nipu loya eta ya lpu loya ẹta ya omowe ja-a-a-a oma oya ẹhẹ! Okpabọ lọwọicho okọwọiho awo ga meyinyinyi anọ ipu owe enya owe ẹnya okwu janọ. Oyi mẹdọ owe nya gbogbogbogbo owe noga kọkanu glan, owe obibi onyẹkẹ. Ne hobibi onyẹkẹ ẹowe ọma nowe wẹ a. Anọ mẹdọ owe kobibi onyẹkẹ nya ja-a gbeko nipu loya ẹnẹ ya, okwo owe ọma jaaa oyi mowe ny oya ẹhẹ ojalo, onya glam-ma, oya dadu glam-ma, oyọ da aboyinu totẹ abọ ọfu, ja gbeko nipyọ yo̱ ẹhọ, okwu ẹdọ owe oma jaaa mowe nya oo oya ẹhẹ, ọda nọchẹ ikam-ma okmika lowe nya kipu. Lọya ẹhili ya, oknu owe ọma ja-a gbeko nipu oya ahapa, amọchẹ omowe ẹdo, ipu ẹgẹ nya, olẹbo̱n, oyeyi alẹwa, ọda no chika oya kotiyimu ạbọ, okwu ipu yọ oya gla gen, noje gmo yaye, oya ge gbeyi, eyinjinyi ọda dodu, ọda no chika ọdo chelọ oyọ glagen, ogwu oyaje me̱mlipu, ofowu olo̱hi glam-ma, ipu kwu okonu kli mlẹjẹ, otukpẹẹ kojodeyi nmaje owọfu, odoje nmaje nya owofu, egẹ no tẹtẹ yinu kiyi gege no tẹtẹ inyanje kpa, ọda du no họtu nogyaa’, oyọ gla gen oche lowe kipu kwu nmune la ene kọyi. Anu owe ege ny nọchẹ ge yoyimedo owe ege nya jaaaa gbeko nayipu nya ge yoyi ya jaaaa gbeko nipu ya nayi yọ mowe nya mọ ekohi odre natẹtẹ ile igbẹpa ẹchi. Nkwuipu yo̱ ekohi ngbo yikikili ipi usuga, higbo kipinu ohọwọtu opon. Po bə ayeyinyinyi kipu gbogbogbogbo, amowe tipu gbogbogbogbo, aya ẹhẹ ichichẹ nakage moyi nya, <hesitation> aba loyi nyi ma, ọha ka yọbọ leko bi, obi nya, eyi hiye le kọma, ọma num kanya luwọ kwu ẹhe! Amowe koma nya gbogbogbo ọnọ glọnọ akwuje, odundẹla nmokonu ẹna chika oka akwu kpoka inlọma nya lọyi nya ma ẹbọ, ayi yodundela nya kpem, ayyinyinyi nya gbogbogbogbo ẹ na ge bi moyi nya, anu na loyi nya ma age biyeyinyinyi nya gbogbogbogbo atoyi bi gwọyi ye oje be nminchele klo, obe kwemi kla, abe nili, abe yọha, abe yenya mọ, mọ, mabọ kacheji wayi yẹ ekawọ tublan kawọ ge nipi, higbo o̱yi nama a fofumu nekela gaọ, bọa, anu na biyoyi yọ ja, oyi lọya eyi ya, ayobiye abi jaaa, amowe tọ gbogbogbogbo, akela alewa abe jame lọ abe noẉ iyeyi alẹwa, ogbikwu oji akwọwu tabọ. Aja wẹwewewe aguwije lọ, eko nokawọ gbiyọla ọtun, agbon, eko nokiche awọ le gbo men ale gbo eko no kawọ keg gbo iche non aleyi kwẹchẹ alọ labọ, aleyi kwụọ lẹa jaaaa abe ja wẹwẹwẹwẹ jaaaa, gbeko neyi ka ke nya kpo, ochi akeka che chọ kpọ, ẹchihọ achechọ kpọ, ọmẹnẹ ache cho kpọ, ayoyi mẹdọ owe nya lẹa jaaaa gbeko nụyi lọya ẹpa ya. Oyi lọya ẹpa yạ ọma, agbo jọma gbo lọkwu klaje, agbo kwoyaje ode alili dwọ dawọ dawọ, agbo noẉ ayajẹ, egẹ yaje lẹa agbo now oyaje ọma jaaa, ayi nwọ ẹmẹmẹma, age leyi tọdayiyọ higbo noge gwonu, anu nage nwọ oyaje ny a, anwọ oyaje ọma ẹmẹme̱mẹma gbeko niye nu kwoyi je no gbo yaje, gbo nwọ ẹgẹ noge yalẹ e noyi dogwu a, agbo oya ẹmẹmẹmẹma mulanu oge ya emẹmẹmẹma ọma akeyi keyi leyi kwọdayọ agbo mi yeyi ilẹwa fu lọ, agbo kpoda hija biyọbunu, ọda noge nwọ iyeyi sbe yọ emẹmẹmẹma noye jọ a, ọdan ka nwọ yeyi egọm anu ya nama kayipe ohi liyẹ ejo yọ da alewam, ayi ipe, ohim-ma gboje eke leje aliyeyin, higbo kenuwa eko no yipu abọ kuwọ woyi ipẹnẹnchẹ nage nwọa nmajjs, anu age nwọ uklọ ne họ. iticha no yọ nya, eko namọyi a nnge yuklọ iticha koyi a, aya iticha koyi ọma ja-a-a gbeko eko gwiye ọchichi kunu iya alanu gwa, eko gwiye ọlẹnọ kunu iya alanu gwai, eko gwinye ọnọne ga alr gwa, age tipunu oya lẹa ẹde ọgoma na tipu odre oje lọle mulamẹ ojelole jelọ gwa lẹa cẹ abe yọ ẹnẹmẹma piyoyi a ta emẹmẹma ipiyọbiye, oya kachẹ koka koyi nya blinyi ibiyo n-ma, ayoda yọ ẹmẹma age tọbiye emema, age yọyi ya age ya age yọ age yọ age tọɓiye ja-a-a gbeko nọyi ya yọyi tubinachẹ alẹwa geyọyi mọ ki kọyi kolọnyẹ yọyi nyọ a, anu wolọhia aloyi ma ichichi kum lọyi ma ẹ, ayi teyi toyi, ayi tọbi emẹmẹmẹma ọda alẹwa age mafu lọyi yeyi alẹwa age mafu lo̱yi, age yọda alewa noge toyi o bia, nage ya higbo kogọma nage yọ ẹmẹma noge leya bọa, ja gbeko nọyi ọma lọya ẹta ya, ọya ẹta noya ọma cẹ ogbo nwogwu odu, oke nwogwu odu emema ọma ja-a-a gbeko noge nwiyawuoyẹ, ogbo nwiyamu oyẹ a ake yọ ẹmẹma onyanjẹ bọche, oge nyanjẹ bọchi oge nyanyẹ bọchi enẹma abi nwọ abi dọ, alo hiyi alọ heyi bọ kodayipẹ ka bobobobo kẹnọ ko kwowu, bobobobo kẹnọ ko kwọmu nayi nwọyi oma oyi gejọ ogjọẹmememọma. Age yọ cẹ lọyi a ge jijeyi, oge jọda alẹwa ọda alẹwa nachẹgba kọyi a koje age nwọ ekọ ọma anu nọyi a gejọ a, oge jọ ẹmẹmẹm ọma oyia kwọyi je, abe mọdo alẹwa fu lọ ẹgẹ nọchẹ nogbo mahayi ọma agbo nwọ ẹgẹ noyi fikpo lẹa, ako tẹtẹtẹ, tẹtẹ, age nwọyi a nage nwọ ẹmẹmẹma ọma gbeko nage nwọ ẹgẹ noyi fikpo iyawu, noyi gbo yamu noyi ya ẹko yawu a agbo nwọ ẹmẹmẹma, aouọyi a lọje ogbo fikpo iyamu abo gbo fikpo iyawu ẹmẹma ayi nwọ ja gbeko nokwu iyawkaiyẹ jikpo, okwu iyawua iye jikpo ce agbo kẹla amẹ ohọ anu, eko ọma akwuọ ame chẹ eko ọma akwuọ ame ichẹ noyi kwu ihayi iya a, agbo nwọ iyeyi alw;;;wa eyẹyeyi, ijeyi alewa eyeyeyi nayi nwọyi no yọ nya noyi cẹ lọyi gbo jọ a, anu eko nọyi ọma lejẹ a, ce okanọ eko eyi eko nọyọ nya, anu owechi nenano mladanọ omanọ a, eko noje kechi nenenu mladanu ẹchi ọma nanowoyibo a họ le ku beyide a, alọ no wogwu chekwọ họ kẹchi nẹnọ mladawọ muyọ a, echi abalọ hẹchi ọma lẹa, echi nalọ hẹchi nẹnọ mladaọ muyọ ọma, eko ọma leya ale heyi nmiyọla ọchiọchi, neyi kichẹ neyi ọma inya a. Ẹno̱ luwo̱ ma oluwọ kwabọbu, okawọ gweye kẹchi nanọ le mawọ ichẹ echi nẹnẹnọ lemuwọ nayi gweyenu a, ọda no chika ogbẹnọ o̱hi ẹcha ọma naje kẹdo owe noga yẹ nya kpern-ma nẹnẹ a oma ohigbo anọ a, agbo yọdọm lọ, ọda naje ko họ-ọlu tiyẹ du, anyọ ga lọ ọda ọma la lọ ẹchi ọma, ce ogbẹla kwọwe noma nmigbichi kpern ga yẹ ọyi a olẹchi eyi je kii kechi nanọ moweja nano omanọ, nanọ je yihayi a iche noyọ nya ihayi ẹgẹ nya, ichẹ ẹgẹ nya owẹchi nya, nmifi nemanọ a nolọje a, echi ọma ce ama kọyi ya gbo yọda alewa ipunu, ọda alewa ce ogbo ya ọda noge chẹgba, ẹchi ọma noge yo̱yi yẹchi ogweye kunu, ọma, olayi nẹnu, hignu ba, olẹnẹnu higma, ajinẹnu, aoklobia mu, cẹ oge yodre klẹchẹ, ogeọ-ọda dodu nochika oya, acholi lili ga yuwọ, ẹchi achotu lo̱da olọkọ ga, acholi lọda obabọ ga, acholi keyi labulakpa owikpo ga, acholi ge yọ ọda əewa nege je ga, naje kii odeyi nobanya nache, nobanya ya gamma, nga mulanyi non a, achochi ge ya lẹa, acholi ge bi mọ ekohi ẹnọ leyi kwọ chi, okichẹ owẹchi ọma kuwọa, uwe nya anọ je ga kẹchi ogweye kuwọ, ọyine ọha leyi kuwọ chi-i-i odọdi nanọ ije lọyi nanọ nya kẹchi ọma kunu nya noge jọ eyi a. Oleyi kuwọ chi, ọda obabọ nya awọ miyẹ, anọ je gaọ kechi ọma kuwọ, ọyi nọ ọa leyi kwọ chi-i, oka oyinanọ nya ọdi nanọ koyi yalọ noyi jọ eyi a, oko mhmh ọda olọkọ nya anọ le la lọyi nana nya ko mujẹ kẹchi oma kunu nya, oyimọ ọha leyi kwọ chi-i oka ablakpa owikpo nya, kanọ ge lọ lọ o̱da onikpo nya lalọ, anu noge la’a, acholi be liwe owiye, ọda alẹwa anu nege lalọ, kechi oma ọmaa, echi oma ọma ẹchi kogroeye nehi, naleyi chen fiye du a, anu yọ bọ a, ẹchi ọma age yikpẹla age yọda du naji tọ iwọtum, aheyi nmino aheyi nlẹhẹ ayọ ọda nage chelọtu kẹnọ igbo, ayọ ọda nege chelọtu kada ọ igbo, chẹ egbela kwẹchi nele muwọ ọma, kẹchi eyimi onya ichẹ yọ ayi nenọ ayi nada ayinu, ayi nọ no yipu kuwo̱ ayi nẹ ẹpa kuwọ ebekpọ bi o̱da alẹwa wayi yọ ẹchi arnu wẹchi oma oma, echi oma ọma owechi no lọnyẹ nẹchi ipu oyeyi fye du nochẹ ige mlanyi nun, neko ọma leya age yọda nageya nachẹ geje ku, echi nenenu lemọ a yọ, age yọda ọma, aankawọ no lolulipu yọ neko leyẹ awọ.